قیچي هغه وسیله ده څې ا، ا د دوه تیغونه لري او په داسې شکل سره جوړ سوي دي څې دواړه تیغونه په متقاطې شکل ا سره یو ځای کیګي او د شیانو د خوڅولو یا قیچي کولو د پاره ترې کار اخیستل کیګي.